Eelektrisaag um täpselt niguq tavalinõ saag, aq lihtsält tuu vaih om sääne, et tuu saag käü nii ruttu ümbre, et tuu lõikas puust väega kibõhõhe läbi.